كورة القدم ،كورة المويه ، العوم اوالسباحه ،الكوره الطايره ،كوره السله ،الجري ،التنس ،المصارعه ،الملاكمه ،رمي القوس، رمي الجله، النط بالعصايه ،اظن العصايه دي بيسموها الزانه ،تنس الطاوله، تنس المضرب والكراتي والتاكوندو و الجودو